Mpinnaan, i will go and give my thanks given to church for god to add me four years ahead and to strengther my effort to continue to give glory, ɗe hen shin godiya nni yi pa̱ naan nɗa̱a̱n pinaan ga̱pe naan sa̱e tyaklang na̱ hen nɗe nɗa̱a̱n ma̱ga̱ tyak lang yii pue nɗe la muan yi ntiem a dega̱ shin birthday a tyakpya ga̱pe naan hen zem dega̱n shir ka ga̱pe naan niet hen nɗa̱a̱n ma̱ga̱ tyaklang, ai akwei mutani ga̱pe muop kat time dega̱ shin birthday ba ma ga̱pe muop muarap, muop men kek muop, ama men ga̱pe men ga̱ tyaklang la ga̱shin birthday ga, ga̱ nin tyakpya ga̱ ga̱pa̱ naan ga̱shin godiya ga̱ mika kiu tan ga̱ mpin naan ɗe naan ga̱pa̱ alberka yi ɗega̱ daɗa eep ga̱ waarɗega kara ga̱ yii yi ngam susei, nɗa̱a̱n yii ga̱zem ga̱, domin a naan ta̱ ga̱ yii ga̱pe ko wuro nde ma tong keiyii ga̱pe hen nɗe la kwal nna̱ ba, nde ma tong mɓet tong muut, nde ma ta̱ muut ma ko kuma ga̱mat tong muut ga̱ laa ma mbet muk, ni muon mpue, ama men ga̱pe men ga̱ tyaklang ma̱shin godiya ma̱ pa̱ naan, domin ba bi ga̱pe ma ga̱koom naan ba, naan kwat wei ji, ji ɗe ga̱shak nda̱ gurum, ko nnang ga̱pe la ma̱ kat sem, naan nɗe ga̱shak nda̱ men, domin anita̱ ntiem anita̱ nkong, ani kwat buka ta menta̱ dip bi ga̱pe la ma̱zem sekpue muk